Per za nare ni rchiglaza naré val nare, zob-zob do cob gidúnu rninu ziab lani, cob xomily ra, chi ni rchiglaza es que nini nú ru fuerz chi, chi xila ni, za rá comid, bzá ni maru nix za rawa, gulá bía za na, chi zack ga gidaw nú th cuñáh za na, cuñáh ra git-rëny ra, chi tiem nú ra cuñáh, gyé bzye ra gitrëny ra bzá gya ra che loni chi ni-ni gidaw nú te chí cun get, chi niini gidid fuerz danuun, par giennu gan giennu xini ah per mer za nia, per nú ra xini gidaw nú va, gula za bía za nare, zob bía chi gien th plat xob giny gidaw né nulani cun-cun get-xá cun, per chi vel zob cob ni giduunu vel zob, nii ni, nii ni rnix th fuerz danuun nii ni run za nú gan zanu, niini rien za nu gan gien un th gindiez nú th xini ah per ra nii ni rnix fuerz danuun va valna queity gidaw di nú ah, val’na queity gi dunu do cob queity giduunu doh cualquier dis th xini mas zyab mas, gulá per chí ah queity nú di bmiety fuerz par záh par gindiezu th ni ná gindiezu, xini gunu ah, queity-queity nix di ni chi einty ni gidaw nú get gidaw nú ra bía, cuñah gulá bzá rathe dis ni, ni-ni, ní-ni rdaw sa nú te chi par giu nu fuerz va, neni rnix ni.